<hesitation> Possible mety hitombogno fô izy koà aminah manôkagna malôha ami-maha olombelogno tsy mitombogna zegny <hesitation> mahe raha tegna le azonô antoka tanteraka zegny, tsy tsy de mitombogna loatra satria na antsika olombelogno fô tsy tanteraka, maro raha tsy voafehintsika, maro raha tsy anagnantsika fa fahalalagna.